Romana bero ti to, nanao nor mar veni taun, pa tsiako ma tsi kiu moni oeor de ma moni ka viso pa buak. Ka romana tsom vets voa veni ubam tsi ti to kita o tau itai nor pa bank bero to taior a moni peor pa bank te to magava nor a viso a moni, tsiako a ubam tsi kiu veu noma ka viso a moni ka gono a moni, ka von pa ar vati peor. Bero to kita magana nor a bank ka kita nao ma ubam to viviso nor a monik ean vamu, sisio a bank peor bero pota tsam op voa em veni ubam to nanao rova nor ma pa viso ka gono po ubam to tenor a ma ar tsor viso ka gono, pa ar peor, gono er pa motokar, moto, tabauia nor u nor ven pa bank. Bero to magava nor bank, to nata voa nor veni bank to vavahots bero ti te to nata magava nor a band, to vets voa nor veni, a bank to. Va paka pa viso a moni mama na mukai ta kiu pio ka romana o teto nata nor a bank tevoa na. De nor a moni a viviso nor veni tsi ubam to gono nor a tsi moni peor ka motopo koma enor vamu o ria koma to vamatopo, tsekstako sisio nor pa ar vivisi moni moni sisio bank peor ei vanu. Tena o bero to usim nor a bank to mono na a nabana vakavu. Ubam to usim sisio bank pa ma tsi ar ar kain ar ma tsi kain ta kuru ge, tsi kain ar vati nor viviso nor a moni peor sisio a bank peor. Kora pa romana te to magava nor a bank, to te tsiako pa ma upas peor. Po teto kita magava nor kita komana toi nor a noma, pa, ven pa bank. Noma ka vavevets rova nor ubam to tsoe vapaka noma. Vapaka pa tsuru u nor ar vati u nora ka bank tsiako gegeo ene peor. Ma ar tone buanavi kora, no kita u viso ta ne nor a moni pa bank. Bero to viso nor moni pa tsor u nor tsor viso ka. Sino atama na van pa bank, ka von a taba peor vati. Von amoto kara ga ar vati peor po te ko kita magava nor to nata voa rava nor veni moni pene nene gono, po siva pene tsene takamana enu. Pa moni pene komana, ka mamatopo nu u von nu ar vati ka von ei ma ar veri komana po ubam na bana. Rommana tsam vets a nabana teo verevere nor to tete nor po u peor, to tsetsako nor ar, vets voa noor veni, molni peor. Bank to pe vavahots ena pa nabana, ma ar buar veri kkora bank tsa vahots a na boma, pa ma tsi ar nor u nor o te to maga va no a bank po te to kita magava itai nor.